Kua mbaravɨkɨ pegua oïmeko jokua peguaraïñova, oikatu oyaporeta, kuako yaikatuta kïraï oñeñono vaera, kua oïtako corriente ndive, yaikatua yave ngara ikavi, jaeramo yaekata iyapoareta